Kuis tä küll kõik pisiguq ja säändseq väikumbaq as'aq vällä saa, tuud om rassõ üteldäq. Aga ega säändse mua ja säändseq as'aq om vast lihtsa vällä saiaq.